E injo ile punna arakki nganu punna tu se' punna ile tu rioloa injo anu biasa injo <hesitation> jahe <hesitation> apasse injo bahasa konjona <hesitation> kalayya pale, injo kalayya injo nu ri anu punna arak ri anu injo ri peppe i nampa ri amme i rii tangkasi rolo do, supaya biasa kang rie tana kunjo akrakki rii ka punna maing mi ri tangkasi injo rii appalu maki ere hambang injo-njo rii anu mi kunjo panaung minjo kalayya injo <hesitation> sa'genna a'rere ere a apinra to'ji intu warna na intu ka punna nganumi-punna nganumi injo kalyya injo mole mi arakki anui ere hambang ka atau ri pasi anui teh atau susu ballo todo ji kaa supaya anre na anu rasanna do supaya ballo-ballo i naung ri kallonga injo anua <hesitation> <hesitation> ilea iyanjo biasa na anu tu rioloa injo punna ara' punna tuu anu do tuuu se'.